في أحد الأيام، صغر ساحر نفسه عن طريق الخطأ، أثناء تجربة ل <hesitation> للسحر الجديد. بعد ما كان قاعد في مكتبه، <hesitation> يقرأ كتاب عن التحولات، خلط بعض المكونات بالغلط، <laughs> وفجأة، لقى نفسه بحجم حبة تفاح. حاول يصرخ ويساعد نفسه، بس ما كان في أحد حوله. بديت مغامراته وهو يحاول يلاقي طريقة يرجع فيها الحجم الطبيعي. وفي النهاية <hesitation> رجع لحجمه الطبيعي.